באלנسبة לי כנפעל נקדי לילא פח'ימה פווק אלג'בל. חית כנחס בלהריה ואלهدוא אללי מתלקאהמש פי אלקלעה אלעתיקה. פג'בל כנשוף אלנג'ום בבודוח וכנמתע בלהווא אלנקי ואלטביעה אללי כתהדי אלעקל. ולקין אלקלעה אלעתיקה ענדה ג'ו חאס ותאריח ג'ני, ולקין מוכנ תכון ת'קילה וברת פי אללייל. פלקתאם, אלהריה ואלטביעה הומא אללי כיעג'בוני בזאף וכנפעל נקדי אללייל בעיד עלא אלדוד'א ואלברד.